Εν ακούω τόσον ράδιον, ακούω κάποιες φορές στο αυτοκίνητον, αλλά έννεν' ότι βάλλω να ακούσω κάποιον συγκεκριμένον πρόγραμμαν.

Βασικά πρέπει να έχουν λεφτά για να μπόρουν προωθήσουν τζ̆αι στο δημοτικόν, στο γυμνάσιον τζ̆αι στο λ΄υκειον την τεχνολογίαν παραπάνω, εννοώ σου εβάλαν ππροτζ̆έκτορς, αλλά πρέπει να διούν τζ̆αι την δυνατότηταν στους μιτσ̆ούς να εξοικειωθούν λλίον παραπάνω που απλά πληροφορικήν στο γυμνάσιον.

" Έσ̆ει μιαν κουβέντα που λαλεί η μάνα μου, εν ι-ξέρω αν λοάται παροιμία, εν' ""το μμάτιν σου στον κώλον σου τζ̆αι το βρατζ̆ἰν στον νώμον σου."""

Επειδή έχουμεν... πάρκον δαμαί που 'ν το σπίτιν μου, παν τζ̆αι παίζουν μάππαν, ε, τζ̆αι φακκούσιν γυ- φακκούσιν γυρούς με τα ποήλατα.

Ε, ο κολλητό-μμου μεινίσκει κοντά στο σπίτιν μου, οπότε που 'μασταν μιτσ̆οί απλά... επήαιννα τζ̆αι... έπιαννα τον τζ̆ι εφακκούσαμεν γυρούς μες στην γειτονιάν με τα ποήλατα, επααίνναμεν σε κανέναν περίπτερον τζ̆ι επιάνναμεν παωτόν.

Εν θθυμούμαι κάποιαν λυπητερήν ιστορίαν.

Η τεχνητή νοημοσύνη... εν' βασικά έναν σιμιουλέισ̆ον όπου ένας έιτζ̆εντ, μέσον διάφορων τρόπων, με το να... παρακολουθεί τζ̆αι να λαμβάννει υπόψην του το παρελθόν ή το μέλλον, εεεμ... παίρνει αποφάσεις, έτσι ώστε ο δεδομένος ο κόσμος, το παρόν, να... γίνει καλλύττερος προς το τι θέλει τζ̆είνος ο έιντζ̆εντ. Νναι.

"Ε, εθκιάβαζα... τα ""Ημερολόγια ενός σπασίκλα"". Νομίζω εθκιέβασα ώς το... δεκα... πέντε;"

Εεε... εγώ δεν χρησιμοποιούσα μετρητά γεννικά, ώσπου τζ̆' επήα στρατόν... ενώ τωρά ο αρφός μου, που... πάει λύκειον ακόμα, πκιερώννει στην καττίναν με την κάρταν.

Εφακκούσα γυρόν της γειτονιάς, ε τζ̆αι επηαίνναμεν τζ̆αι σε κανέναν ππάρτιν, επίνναμεν χυμόν, εβάλλαμεν μουσικήν τζ̆αι ετρώαμεν τσ̆ιπς.

Η αλήθκεια εν' απλά εφορούσα ό,τι μου εγόραζεν η μάνα μου. Είχα μιαν φανέλλαν που ήταν έτσι ροδακινίν, τζ̆' είσ̆εν πάνω έναν τσ̆ιουάουα, η οποία μου άρεσκεν πάρα πολλά.

Ο Ευκενής τζ̆' η Μαρκαρού ήταν κοπέλια νέα, εβρέθουνταν εις το χωρκόν τζ̆' εκάμνασιν παρέαν.

Η τεχνολογία εν' έναν πάρα πολλά καλόν εργαλείον. Εε... απλά πρέπει να την χρησιμοποιούμεν ηθικά τζ̆αι να μεν ξιάννουμεν ότι οι ε... χωρίς τες γνώσεις εν κάμνεις τίποτε.

Διούν τους έναν κεφάλαιον, για να έχουν λεφτά να μπόρουν να ξοδέψουν, για να ξεκινήσουν. Να κάμουν έναν website, ν' αννοίξουν έναν κατάστημαν, ξέρω 'γω.

Εμείς εμαθαίνναμεν μόνον αγγλικά... τζ̆αι γαλλικά. Αλλά εντάξει, το επίπεδον των αγγλικών του σχολείου εν ήταν πολλά ψηλόν. Ε, τζ̆ι ο αρφός μου το ίδιον, αλλά απ' ό,τι ξέρω τωρά, η... ξάδερφη μου η μιτσ̆ιά κάμνει γαλλικά... που το... που το δημοτικόν, ενώ εμείς εκάμναμεν γυμνάσιον λύκειον μόνον.

Να 'γοράσω μια βίλλαν στο Παραλίμνιν με πισίναν κοντά στην θάλασσαν. Όπως την πόμπαν.

Νναι, κάποιος να μέννεν' ευγενικός στο σχολείον, λογικά προέρχεται που σπίτιν. Οπότε το σχολείο εν μπορεί να κάμει κάτι, εν' στο σ̆ἐριν των γονιών.

Τα λαχανικά τζ̆αι τα φρούτα εννά λαλούσα, το ρύζιν, το ψωμίν, το γιαούρτιν, τζ̆αι νναι, όι πολλές ζάχαρες.

Έναν, θκυο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα.

Για την καρκιάν τζ̆αι την αγκάλην σου, μα τον Θεόν ούλλα χαλάλιν σου.

Ε, απλά υλικά: κανέναν λαχανικόν, κανέναν ψουμίν, εεε... καμιάν πρωτεΐνην, τζ̆αι... κανέα γιαούρτιν, όι πολλά πράματα.

Εδυσκολεύκουμουν στες εκθέσεις των ελληνικών πολλά, επειδή ήμουν τζ̆ι ανορθόγραφος τζ̆αι πάντα έφκαιννα εχτός θέματος.

Αρέσκει μου να κολυμπώ. Εν' όπως το τρέξιμον αλλά καλλύττερον, επειδή είσαι μες στο νερόν τζ̆αι εν πυρώννεις.

"Η αλήθκεια έσ̆ει τζ̆αιρόν να πάω σε γάμον, αλλά, ε, πάεις στα αλλάματα, μετά στην εκκλησ̆ιάν, τζ̆αι μετά πααίννεις στο ""Trikkis Palace"", κόφκουν την τούρταν, τρώτε, σ̆αιρετάτε τζ̆αι χορεύκετε ώστι να βαρεθείτε."

Εεε... αρέσκει μου πολλά ο Λεμπρόν Τζ̆έιμς, επειδή αρέσκει μου τζ̆αι το μπάσκετ, τζ̆αι... εν'... εν' θρύλος ο άνθρωπος.

Ε, μπόρεις να παρατηρήσεις τον ουρανόν, αν είσ̆εν γκρίζα σύννεφα, ή αν ήταν απλά συννεφκιά, ή να ακούσεις εις στο ράδιον.

Εεε, έννα ρωτήσω τους γονιούς μου αν ι-ξέρουν κανέναν, αν έχουν κανέναν φίλον, ή αν όι έννα το ψάξω στο ίττερνετ.

Ε, απλά έτσι εμιλούσαμεν ούλλην μου την ζωήν. Η μάνα μου ήταν λλίον ενάντια, εμπόρεν όσον παραπάνω να μεν με κάμνει τέλεια χώρκατον, αλλά ό,τι δουλειάν έκαμνεν, εχάλασεν όταν επήα στο σχολείον.

Εμέναν πάντα άρεσκεν μου να, να ζωγραφίζω. Βάλλεις το τζ̆ερούιν σου τζ̆ειαμαί τζ̆αι κάθεσαι τζ̆αι σκεδιάζεις το. Εν' πολλά ωραία.

Εμάθαν μου να είμαι ταπεινός τζ̆αι να μεν μιλώ πάρα πολλά.

Ε, που ήμασταν λύκειον είχαμεν πάει σ' έναν διαγωνισμόν, με τον... δάσκαλον της... τεχνολογίας, που είχαμεν κάμει μιαν μηχανήν, που εεε... ετσ̆εκκάρισκεν αν είσ̆εν νερόν έναν φυτόν, τζ̆ι αν δεν είσ̆εν, ε, έβαλλεν του.

Τωρά τελευταία εγόρασα τζ̆αι ποσκολιούμαι πά' σε έναν πράμαν που ονομάζεται Arduino που βασικά εν' έναν τσ̆ιπ που μπόρεις να το ενώσεις πάνω στον υπολογιστήν σου τζ̆αι να το προγραμματίσεις, τζ̆αι πά' σε τζ̆είντο τσ̆ιπ ενώννουνται αισθητήρες, κουμπούθκια, λαμπο΄υες, έτσι πράματα, τζ̆αι εν' πάρα πολλά ωραίον.

Ήταν να πάω να μείνω στην Ιαπωνίαν. Ε, επειδή οι Ιάπωνες εν' σ̆όου, τζ̆' ο πολιτισμός τους εν' πιο σ̆όου.

Αθθυμούμαι το, ήταν, έπια το στην πέμπτην δημοτικού. Ήταν να πάω κατασκήνωσην. Ήταν έναν μασκαραλλικκούιν ίσ̆ια με την παλάμην μου, τζ̆αι ήταν ογδόντα ευρώ. Νομίζω ήταν Samsung star, τζ̆αι έκαμμα πάρα πολλήν χαράν, επειδή το κινητόν της μάνας μου τζ̆αι του τζ̆΄υρη μου τζ̆είντον τζ̆αιρόν είχαν κουμπο΄υθκια ακόμα, τζ̆αι το δικόν μου εμπορούσεν να κατεβάσει παιχνίθκια.

Φοούμαι πάρα πολλά τα έντομα. Άμαν εν' πιο μεγάλα που... το φυσιολογικόν... Βασικά έννεν ότι τα φοούμαι, απλά νεκατσ̆ιώ τα. Εν μπορώ να τα θωρώ.

Ε, προς το παρόν σπουδάζω, τίποτε, ακόμα εν έκαμα, οικογένειαν...

Ακόμα να κάμω οικογένειαν. Σπουδάζω ακόμα.

Ε, έννεν' ότι φεύκουσιν, αλλά 'ντάξει, που την στιγμήν που ας πούμεν αν είσαι κάποιος που έκαμεν κοπελλούθκια τζ̆ι εμεγάλωσεν τα, ε, λογικά τα κοπελλούθκια εννά θέλουν να φύουσιν, να παν να έβρουν έναν τόπον δικόν τους. Οπότε... τούτον. Τζ̆ειαμαί που μεινίσκω πιστεύκω εν' καλά.

Εμπιστεύκουμαι τους, νναι. Αφού, ντάξει, έντζ̆ε ξέρω καλλύττερα που τζ̆είνους, οπότε, ίντα επιλογήν έχω;

Αρέσκει μου το πράσινον τζ̆αι το μπλε, αλλά έχω μιαν ιδιαίτερην αδυναμίαν στο μοβ.

Η αλήθκεια εν' ότι εν επρόσεχα πάρα πολλά στην ιστορίαν, όι επειδή εν μου άρεσκεν ιδιαίτερα, αλλά επειδή οι καθηγητές, εν ήταν, εβαρκούνταν παραπάνω που εμάς.

Έννα ήθελα να μάθω να μαειρέφκω, επειδή τωρά πολλά λλία πράματα ξέρω να κάμνω.

Που 'μουν μιτσής επήαιννα μπάσκετ, αλλά μετά που τα πολλά τα θκιαβάσματα εν είχα το τσ̆ανς να συνεχίσω.

Εεε... μετρητά, κάρταν, νναι. Κινητόν, προσπαθούν το, αλλά παραπάνω η νεολαία τωρά νομίζω.

Κάθε χρόνον που σ̆ιονίζει τον σ̆ειμώναν, αλλά μόνον πάνω στο Τρόοδος. Έτυχεν τζ̆αι θκυο τρεις φορές να σ̆ιονίσει λλίον πιο κάτω. Είσ̆εν σ̆ιονίσει σπίτιν μου, μιαν φορά μες στον στρατόν τζ̆αι- τζ̆αι μιαν φοράν στο σχολείον, ήταν πολλά ωραία.

"Το αγαπημένον μου παιχνίδιν ενν΄ά έλεα ότι ένι το '''Terraria"", εν ι-ξέρω αν το ξέρετε. Ε, βασικά, κάμνεις όπλα, χτ΄΄ιζεις σπιτο΄υθκια τζ̆αι σκοτώνεις bosses. Εν' πά' στο κοππιούτερ, εν' ωραίον ποσκόλιον."

Η μάνα μου πιο παλιά εμαείρευκεν πάρα πολλά, αλλά έσ̆ει είκοσι χρόνια που έσ̆ει κοπελλούθκια τωρά τζ̆αι άρκεψεν να βαρκέται.

Έσ̆ει έναν μιτσήν που εκάμναμεν παρέαν στο δημοτικόν, που ο λόγος που εκάμναμεν παρέαν ήταν που τους λλίους που του αρέσκασιν τα Pokemon τζ̆αι o Super Mario.

Εεε... την κρυάδαν με τα σ̆ίλια, ειδικά στην Κύπρον, επειδή η πυρά γίνεται αφόρητη τζ̆αι πάρα πολλά κουραστική σ' έναν ππόιντ. Η κρυάδα, επειδή έννεν' τζ̆αι πάρα πολλά έντονη στην Κύπρον, τάχα φανέλλαν, ζ̆ακέτταν, σακκάκιν, τζ̆αι είσαι όπως την πόμπαν, ούλλον τον σ̆ειμώναν.

Νομίζω τα θκιαβάσματα των τελικών εν' τα πιο αγχωτικά, επειδή εν τα επήα τόσον καλά στες ενδιάμεσες.

Ε πκιερώννω τον που το ίντερνετ μιαν φοράν τον μήναν δέκα ευρώ.

Θθυμούμαι έντονα τα φύλλα των δέντρων που εππέφτασιν, τζ̆αι τους θάμνους που εξηρανίσκαν λλίον το φθινόπωρον τζ̆αι τον σ̆ειμώναν.

Επαίζαμεν μάππαν, επαίζαμεν ππιρίλλες, εεε... εκάμναμεν αγώνες με τα ποήλατα τζ̆αι με τα πόθκια, τζ̆ι είχαμεν τζ̆ι έναν γήπεδον του μπάσκετ στο δημοτικόν μου, που επααίνναμεν τζ̆ι επαίζαμεν τζ̆αι τζ̆ειαμαί.

Γεννικά πιστεύκω οι Κυπραίοι σαν λαός εν διούν την ευκαιρίαν σε κάτι τζ̆αινούρκον. Εννοώ σου έχουσιν τζ̆είνα που ξέρουν, τζ̆είνα που τους αρέσκουν, τζ̆αι εννά μείνουν σε τζ̆είνα.

Πιάννεις τηλέφωνον τον γιατρόν τζ̆αι βάλλει σε όποτε έσ̆ει κενόν.

Εννά 'θελα να μάθω κανέναν γουόττερσπορτ. Ή... σέρφινγκ, ή τζ̆είνον το άλλον που... βουρά η βάρκα τζ̆αι στέκεσαι πουπίσω... πά' σε... πουτζ̆είνα τα πατίνια του σκι.

"Ε, το ""Ρούλλα μου Μαρούλλα μου"", επειδή ετραούδαν μου το η γιαγιά μου, επειδή λαλούν την Μαρούλλαν."

Αρέσκουν μου πολλά οι Ανεμούριο, επειδή εν αντρέπουνται τζ̆αι λαλούν τα ούλλα έτσι όπως ένι.

Εν ι-ξέρω να απαντήσω τούντην ερώτησην.

Ε, πιστεύκω εν' ευκολία, επειδή εν πρέπει να πηαίννεις στην τράπεζαν να τραβήσεις λεφτά, απλά πκιερώννεις που το τηλέφωνον σου ή που την κάρταν.

Η αλήθκεια εν ήταν τόση πολλή πυρά. Τάχα ήταν πυρά, αλλά... τα τελευταία χρόνια επαράσ̆εσεν το λλίον.

Ε το κλίμαν μας εν' μεσογειακόν, αλλά εν ι-βρέσ̆ει πολλά, οπότε φυτά που θέλουν πολλύν ήλιον, αλλά όι τόσον πολλύν νερόν.

Έχουμεν μετανάστες που τους πολέμους, τζ̆αι έχουμεν τζ̆αι πλούσιους Ρώσσους που έρκουνται τζ̆αι απλά παν τζ̆αι μεινίσκουν στην Λεμεσόν.

Έπρηεν με η μάνα μου να πλυννίσκω κανέναν πιάτον, να κρεμμάζω κανέναν ρούχον, τζ̆αι κάποιες φορές επάαιννα στο χωράφιν με τον παππούν μου τζ̆αι εξιχορτίζαμεν.

Εν μετανιώννω για το παρελθόν μου. Πιστεύκω ότι... ό,τι γίνεται, έσ̆ει τον λόγον του, τζ̆αι κάμνει μας πιο δυνατούς.

Ε, στα βουνά. Εεε... τζ̆αι μες στα ττόιλετ της βιβλιοθήκης, για κάποιον λόγον. Εν ι-ξέρω γιατί.

Κυπριακόν κινηματογράφον εν επαρακολούθησα ποττέ. Είδα μόνον την ταινίαν που είχαν φκάλει για το Βουράτε γειτόνοι. Ήταν καλή.

Εκαθούμασταν σπίτιν, επαίζαμεν κανέναν επιτραπέζιον ή έπαιζα με τον αρφόν μου βιτεοπαιχνίθκια.

Τα δεκαεφτά νομίζω, επειδή ήμουν σ̆εσμένος πάνω μου, τζ̆αι εν έκαμα αρκετά πράματα, όι αρκετά, όσα εννά ήθελα.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν παντού πιστεύκω.

Μει΄΄ωννουμεν το φαΐν που έξω τζ̆αι τα ακριβά τα εστιατόρια.

Ε, άρκευκεν να κάμνει κρυάδαν που το φθινόπωρον.

Ότι κάποιες φορές εν' καλλύττερα να ακούεις παρά να μιλάς.

"Ε, παραντζ̆έλλουν τους. Όταν έρτουν να σου πουν ""α, έκαμα λάθη"", άησ' τον, ""α, εν έπρεπεν να κάμεις έτσι, έπρεπεν να κάμεις έτσι"". Ε τζ̆αι μέσων των λαθών τους, μαθαίννουν."

Αρέσκουν μου τζ̆αι τα θκυο. Εν' ωραίον να κάτσεις σπίτιν σου, να δεις την τηλεόρασην σου, να φάεις το φαΐν σου, αλλά να πάεις τζ̆αι κανέναν γυρόν να πιεις κανέναν ποτούιν τζ̆αι να δεις τζ̆αι τους παρέες σου.

Θέλω να πιστεύκω ότι εν' καλά. Αλλά η αλήθκεια ένι ότι εν έχω... κάποιαν ιδέαν. Το δικόν μου εν' καλόν.

Νναι, σίουρα. Η γιαγιά μου τωρά πρόσφατα έπιαεν smart phone, τζ̆αι το καλλ΄υττερον πράμαν που μπόρει να κάμει εν' video call στο Viber, τζ̆ι ενώ προσπαθώ να της εξηγήσω το concept του google, τζ̆αι το τι μπορεί να κάμει, απλά αρνείται. Οπότε, νναι.

Ε, λαλούν με Αντρέαν, τζ̆αι σημαίνει θαραλλέος νομίζω.

Εν έχω υπόψην μου κανέναν βιβλίον, ούτε κάποιαν ιστορίαν που να αρέσκει πολλά στα μωρά.

Ο Μητροπάνος, εν' ο καλλύττερος.

Ε, που 'μουν μιτσής εκάμναμεν τα σπίτιν μου, εκαλιούσα τους φίλους μου που μες στην τάξην, τζ̆αι πόξω που την τάξην, τζ̆αι έρκουνταν, ετρώαμεν κάτι, ή κκέιτερινγκ, ή πίτσες, ή εμαείρευκεν η μάνα μου, εσβήνναμεν τα κεράκια τζ̆αι επαίζαμεν μες στην αυλή.

Η αλήθκεια ένι ότι έχουμεν που ούλλα. Εν έσ̆ει κάτι συγκεκριμμένον το οποίον πιστεύκω ότι λειφκούμαστεν.

Τα μαθηματικά, επειδή ήμουν καλός τζ̆αι άρεσκεν μου τζ̆αι πάρα πολλά ο τρόπος που ένιωθα όταν εκατάφερνα να λύσω έναν δύσκολον πρόβλημαν.

Αρέσκουν μου οι φόρμες τζ̆̀αι τα σ̆όρτς, επειδή εν' άνετες, τζ̆αι αρέσκουν μου οι ζ̆ακέττες, τζ̆αι παρά παπούτσ̆ια προτιμώ τες παντόφλες με τες κλάτσες επειδή εν' πιο άνετες.

Η αλήθκεια ένι πως όι. Πιστεύκω οι παραπάνω ελαλούσασιν τεχνητήν νοημοσύνην, αλλά επειδή ο άνθρωπος έσ̆ει κκόμπλεξ εν πιστεύκω ότι εννά της δώκει την δυνατότηταν να τον ι-ξεπεράσει.

Αρέσκει μου η ΄ωρα μετά το φαΐν, που κάθεσαι τζ̆αι πίννεις τον καφέ σου ή τζ̆αι πάεις τζ̆αι ππέφτεις. Ή εν' ο καλλύττερος καφές ή εν' ο καλλύττερος ύπνος.

Επήα κανέναν χρόνον νομίζω κιθάραν, αλλά... ώς τζ̆ειαμαί. Έθθα ελαλούσα ότι ξέρω να παίζω.

Ε, χρησιμοποιώ το, καθημερινά. Εεε... μιλώ με τους παρέες μου, πιάννω τηλέφωνα... θωρώ βιτεούθκια... παίζω παιχνίθκια... Εν' πολλά βολικόν.

Για την οικογένειαν μου, γιατί εν' πάρα πολλά υποστηρικτικοί με το ό,τι κάμνω, τζ̆αι τους φίλους μου, που με κρατούν πάνω τζ̆αι που με κάμνουν να νιώθω καλλ΄υττερα άμαν εν νιώθω τόσον καλά.

Θθυμούμαι μιαν φοράν, που εφεύκαμεν που τα ιδιαίτερα, είσ̆εν μου πει ένας φίλος μου που τζ̆ειαμαί να κατεβάσω έναν παιχνίδιν συγκεκριμένον πά' στο τηλέφωνον για να παίξουμεν μαζίν, τζ̆αι για κάποιον λόγον εθεώρησα ότι το πιο λογικόν πράμαν να κάμω εννά λαλώ συνέχεια το όνομαν του παιχνιθκιού τζ̆αι να κλείσω τα φκια μου, για να μεν το ξιάσω, τζ̆' είπα το τόσες πολλές φορές, που, ώστι να πάω έσσω, εεε... τζ̆είνον που... η πρόταση που εθθυμούμουν εν ήταν κανέναν παιχνίδιν.

Η ζωγραφική, τζ̆αι η μουσική, επειδή... η κάθε μια μπορεί να... εκφράσει... διαφορετικά συναισθήματα. Που έννεν' το ίδιον, με ας πούμεν, να τα πεις.

Είσ̆εν έναν διάστημαν που έσυρνεν κάτι χαλάζ̆ια που ήταν όπως τα παγάκια, τζ̆αι εφυσούσεν πάρα πολλά, τζ̆' είχαν ππέσει δέντρα τζ̆αι εσπάζαν τζ̆αι τα γυαλιά των αυτοκινήτων. Ήταν επικίνδυνο να φκεις που σπίτιν.

Ε, ούλλοι οι ανθρώποι βρίσκουν δυσκολίες, αλλά... πρέπει μέσον τζ̆αι των δυσκολίων να μεινίσκουμεν πάντα δυνατοί, τζ̆αι να έχουμεν μιαν καθαρήν εικόναν του ποιος εν' ο σκοπός μας, για να μπορούμεν να προχωρούμεν τζ̆αι να 'μαστεν όσον καλά μπορούμεν.

Ξέρω να οδηγώ αυτοκίνητον. Έμαθα που 'μουν μέσα στον στρατόν, τζ̆αι... είχα, μιαν φοράν εττούμπαρα, αλλά εν ήταν σοβαρόν, δόξα τον θεόν.

Ε, πιστεύκω πως έσ̆ει. Εννοώ σου με το πρόγραμμαν του γεσύ, εν' εντάξει, αλλά έσ̆ει τζ̆αι κάποια πράματα τα οποία εν τα καλύφκει, που εννά 'ταν καλά να τα εκάλυφκεν.

Ε, το μόνον πράμαν που με ανησυχεί με την χρήσην των κινητών τηλεφώνων, εν' σε πόσην μικρήν ηλικίαν διούν οι γονιοί στα κοπελλούθκια τους τηλέφωνα, που... ο εγκέφαλος ακόμα αναπτύσσεται, τζ̆αι το κοπελλούιν κάθεται τζ̆αι θωρεί ηλίθια βιτεούθκια τζ̆αι μαννέφκουν τα, τζ̆αι εν' κρίμαν.

Οι γονιοί μου επηαίνναν στο σχολείον μου τζ̆αι εδιούσαν τα ονόματα τους, υπογραμμίζαν τους, επιάννασιν ψηφοδέλτια, επηαίνναν εκλείουνταν μες σ' έναν κουτούιν, εσυμπληρώνναν τα, τζ̆αι μετά εφκαίνναν, μετά εφεύκαμεν.

Χρησιμοποιώ την για ψυχαγωγίαν τζ̆αι για να μάθω πράματα. Τζ̆αι για να παίξω τζ̆αι κανέναν παιχνίδιν.

Πιστε΄υκω ότι προσπαθούν όσον μπόρουν, αλλά εννά μπορούσαν τζ̆αι καλλύττερα.

Η αλήθκεια να λέγεται, νομίζω έννεν' πάρα πολλά καλή.